Amiko manokana aloha, gny olombelo efa napetraky Ndrahary eto an-tany eto de tsy tokony hoe hifindrafindra pla- planety hafa zao koà, mhh.